Ma për mi al e impurtant vuté përché parei pöle giüté i candidà a pìé la lur puzisiun e pöi al e impurtant përché a capita pa sempe e cuindi cuandi a capita ëntarìa pudé andé